Ten̈a manamarika ny tantaran'ny Etazonia zen̈y voanalohany, ny efatra Jolay arivo fitonjato fitopolo tsiôta amby zen̈y rô nahazo ny <hesitation> fahaleovan-ten̈an-drô. Kà tamy ze zen̈y nisian'ny fisarahan'ny telo ambin'ny folo kôlôny britaniky àby reo zen̈y. Zen̈y nahavian'ny oe navian'izy rô nanana firenena <hesitation> aindepandan tsy mainkina amin'olo hafa.